A wallina salla maɗa a hauta ko a naftirta a wogga maɗa haa yiite to wuli ɓandu ayon may se a wara wallina sallamai haa leddi se a yerɓa hedi kosdel gotel to waali ɓo se ayerɓa ɓo hei kosdel gotel mai.